די לייט סוויטש איז ווי מ'צינד אן און מ'לעשט אויס לעקטערס, <hesitation> מ'דרוקט אויף ארויף צינד זיך עס אן און מ'- <noise> מ'דרוקט אויף אראפ לעשט זיך עס אויס, און- און ווען ס'איז קאנעקטעט צו די ווייערס וואס- גייט די עלעקטעריסעטי גייט דורך זיי.